ono owho no̠ o̠ro baro no̠ owho no o̠ro̠ obo̠ emu ote sei zio̠ oto̠ ke edhere ve̠ ofa a je̠ sai nya? Yo̠ ono̠ o̠je nyaharo no evao isoko o̠gwo̠lo̠ no owho o̠vo o̠ve̠ gbe̠ jo̠ obo̠ emu ye̠he̠, o̠ye o̠vo o̠ye are rie eva nana oye lielie no ena na ho oware no ebe jo̠ eva isoko mi na via.